E mi jooɗoo e mo- mo yiɗaa yam, igga mi jooɗoo feere am haa mi maaya, sabu nga gonɗo yiɗaa yam, mo ampirtaa yam.